Neinika nkama shuru kama amka nishuulika na fkasi ftafta fia fo njaa kazake workea heya fonji ya kwanza ngaeya ngama ngamdia mburu baada ilirudia ngeenda ngasako mbemelia ngaucha ngera kishindo nanilia mara kwanza narungu beya. umbe yelia ngashaka ngatoamio ngamba nilakeshe ngamashai ngamenua shai nkarnenda semndueni nikanaha kahawa ngamaya haa ngaichao nsha saa sita ikashe kavana kangaia kachanga vaya terimani kwanza jeni ukamunwa nailieni mkisha basi waka wakendeveiliaa nani ngende veyahaa doko kudoka hava meishira mamele sam ivibwenyi. niaale saa nangata nangamba mndenge nkachana naningire ngalia chaofwahaa ngama naengia narta sisi ingi mtanta kaluakote nguya matata yefua ngendenga ngafua ngaanika sama mlaato kumbe imeshika saa nane basi ngaendelia ikituko ingara gudua nyumbani iktubo martava na mndokabwe chia tukavana nikia imu mburu zikashkangoto sivie tuka- tukamemevi mamichaktu basi tukaendelea na ekora chaochao cha ngoto fika hia saa moja kila mtu kaita kutale nikalala.